أكيد أكيد نحب نخدم في خدمه <hesitation> الأجرة تاعها قوي، علاش، حتى كان ما نحبهاش تو نعصر على روحي ليمه ولا حتى شجرة الليم، المهم الأجرة اللي يكون قوي هو اللي يخليني بعد مثلا إجازة ولا في أي وقت فراغ متاعي نعوض على <hesitation> الصعوبه اللي نشوف فيها في الخدمه، أما أجرة ضعيف ش باش نعمل بيه، ما نجمش نعيش.